Misy <shushes> maromaro ñy karazany ñy vinegra: -Misy ñy vinegra vino bakaminy ñy divay mena na foty. -Misy ñy vinegra voan-tantely. atao añatiny ñy sakafo maiva manahaky salady io. -Misy iii ñy vinegra balsamiky. <shushes> atao aminy ñy salady na finga mang manintsy atao aminy ñy lasopy.